أول شيء أجوله له يبدأ بخطة صغيرة وسهلة، مثلاً خمس عشرة دجيجة مشي في اليوم، أخبره دائم إن الحافز ما يجي لحاله، لازم هو يسوي روتين ويستمر عليه، ممكن يحاول يتمرن مع رفيج عشان يكون الموضوع ممتع أكثر أو حتى يشوف مجاطع فيديو لناس يحفزونه، أحاول أذكره إن كل إنجاز بسيط يجيب حافز أكبر مع الوجت، الأهم هو الالتزام اليومي.